If I travel anywhere in ley world a will be good for me brother because a also a will be like like my happy day yeah it will be a happy day for me because I want get la owner I want get la side of life too bro yeah a will be very good for me yeah if I having to travel any part of ley world I will like to go europe and when I get the I will like to hustle hard yeah I will like to hustle hard the and at least to build my life up and to build myself as well yeah brother a will be good for me.